Jukuraïko, oïmeta ñanoi mbaepure, jare yaraja vaera yendereko ikaviguerupi, jukuraï yaesauka vaera ïruva retape, oïmeko yandereko yambo guata kavi vaera